أعتقد أنني أشبه القطط في شخصيتي مثل القطط، أنا أستمتع بالاستقلالية والهدوء، وأيضًا أقدر العزلة في بعض الأحيان، ومع ذلك، عندما أكون مع الأشخاص الذين أحبهم، أظهر جانبًا حنونًا ومحبًا.